والله يسلمكم أنا في حياتي ما غيرت… تاير سيارة أو تاير سيكل وش عرفني وشلون يسوونه؟ إذا بنجر ولا فيه شي... هادي شغلة صبيان دي مو بنات!